<hesitation> Resaka filoka zany, izy io moa zany tena sy tiàko mihinsy aloha zany e satria mande ame kisendrasendra manko izy io, na ame fanantanzahantena zany na amin'ino da sy de sara zany, sy sara minsy satria lasa raha anao zatrin'io da kognany gn'andevoziny avao koa anao da sy te iegna anao sady sy te hiala anazy hany ka lasa miteraky fangalara.